Ɓurani kam ko waalde boowal, e weeyo, taariindi, tawa mbeɗe taartii lekkuule, kulle ladde. Maa mi foof. Maa ni ndaar, ɗum ina wela gite am, ina yooɗa kam sanne. Ena hokka kam softeende e diine waalde e nder otel peewngel, tawa fof ene uddii. Miin ɓurani kam ko waalde boowal, nokku to lekkuule keewi, to henndu ɓuuɓndu, welndu foofatee.